‘O ka pahiolo mua ka hacksaw a i mea kēia e olo ai i nā mea like ’ole e like ma ka hao a i ‘ole nā paipū. A laila o ka mea ‘elua ka drywall saw a e like me kona inoa, i mea kēia e olo ai i nā ‘āpana o ka paia. A laila aia nō ka circular saw, a i mea kēnā e olo ai- e olo papa ai i ka lā’au.